<noise> <hesitation> Firenena fa notsidihako zao eo amin'ny efatsy eo: fa nandeha France zaho, Kaomoro, <hesitation> Mayotte i, Maorisy. <noise>